Toh haŋkaŋ se i ga ne gaha day kaci ma bor beerandi. Da ni di arkusu, a go ga dira ka da ɲga jaraw no, ni ma ta a se. Da ni di boroyaŋ go gwaro, din diyay ma ka ma ni foy baani, ma ni go baani, ma hayo. Da ni di haŋkaŋ i ga ba, ma te i se haŋkaŋ i na ni daŋ ma te i se ɲga dayno i ga ba ma bor beerandi, ŋga dayno ay wo ay ga bay kaci haŋkaŋ ga naŋ day ni ma du beeray arkusu yaŋ do, wala ni hayra yaŋ do, ma te i se haŋkaŋ i ga ba, haŋkaŋ ga ni bina kaanandi. Haŋkaŋ i si ba mo ma moora masi a te i se doŋ saboda i si ba ɲgay binay ma sara ni bumbo ma bay kaŋ ni si ba i binay ma sara zama ɲgay ka ci ni se bor beeray. Ba dottijo fo no ni di kaŋ manci ni hayrayay ma si ta se haŋkaŋ ga bina sara zama saboda ni wano goono. Da ni te a se haŋkaŋ ga bina sara kala da ni du baŋkaŋ te ni wano se. Da ni na bina kaanandi mono ni ga du baŋkaŋ na ni wano bina kaanandi. Kuma ɲga bumbo se kaŋ ni te a ga bay tabbat ni te ɲga se haŋkaŋ ga ɲga bina kaanandi, suba a si di nin ka ne ni na ɲga mutunci ɲwaa. Kuma da di ni hayra, a ga hin ka ne lallai a wanno ize filana, a ga ne a se lallai ɲga no lallai a te ay se haŋkaŋ naŋ ay ma kaani a maaga se no gaskiya ay saabu a se handin hane zama a te ay se haŋkaŋ ay ga ba a maga se no ni di.